Los insetus mentaus çapaterus sonin conecíus por andal por cima l'augua. Sonin escapás de hazé-lu por mé delas patas longas que tienin i porque amás, nel cabu d'ellas tien una sustancia p'aorillal l'augua, assina'l su pesu quea repartijau i assín s'amotejan dela tensión la superficii l'augua.